﻿Obu orikuba noyimuka nyenkya kara, omanyire ekiho kiija, esobora kuba neyokya, obu’okuba noyimuka nyekyakara osaanga aheeru hoona ha white, omuntu obu akuba ari kunu nooba otakumurora, paka ngu otambwiire okamuhikaho, hanyuma kakuba oba oterinzire mwekyo ekiho, hakuba bagmba nti abahiigi, nibo bakira kutamburra mwekyo ekiho. <hesitation>